اغرب حاجة حصلتلي أن أنا مره كنت بوصف الطريق لحد عشان ميتوهش وفي الاخر أنا جيت اروح نفس المشوار أنا اللي تهت وهو وصل عادي